بہٕ چھُس 2-3 کھیلَن ہٕنٛدۍ کھیل وُچھان تہٕ کم از کم 2-3 کھیل گِنٛدان یِتھ کٔنۍ زَن کرکٹ، فٹ بال تہٕ باقی۔